Igai songoulong sakai ga igai lala pakai ina vivilai ina kowe a raise ga tokon mana vivilai na kowe rais na tokon mara rais pusalu ri ga salim in ra stoa kain kain rais lo lana siva non la matong gun riwain ra wase raise gun ri kuk skela nuseng lo sospen neri kuge etuan durum narik kuge lo atar a tokon man a wai na triken woge pangana nik tuge rais lo lana mangit dia nik inang lo lana sospan ner i tuagi la gun arik ik boil erik soko a rais lo lana pagaro nik arik sevati arik gnang rais gun ri pul gi pagana nik arik sevati arik gnan rais gun ri palou a non gi kalapang wowogai nok ngan ik powak lakos nok pik orait lo gun in nong ri poge rais gun nok skkeli ga tokon mana vivilai in skeli rais ga ri pok ga guna taka mata i tektek no kalume tanang rais gi moso. A kam rais gi nok une graa paleu gi tektek paleu la pakana rais kano kuk gun kam rais ki boil anok skeli a atar wosege rais gi bal inap ingi masok anok kalum a kalum anang tanam lo lana kain vivila aneng lo lana siva akare mas kalapang tata man no vivilai ina kara kuwe rais aso so pana nong ina gnan